منزل أحلامي أحب أنه تكون حديته واسع، أحب أنه يكون مع تصميم عصري وأتات مريح، أحب منزل أحلامي يكون فيه نوافذ كبيرة عشان يدخل منها الضوء الطبيعي، أحبها يكون بالطابع البسيط المريح والجميل.